He paʻakikī ka hoʻoholo kūpono no nā kanaka a pau, no ka mea, he ʻano like ʻole ko nā moʻomeheu. Akā, hiki paha ke loaʻa kekahi mau hoʻoholo kūpono, e pili ana i ke aloha, ka mālama ʻana i ke ola kanaka, a me ka hana pono. Inā kū ka hoʻoholo ma luna o ke aloha a me ka pono, hiki ke ʻae ʻia e nā kaiāulu he nui. No laila, hiki, inā mālama kākou i ka naʻauao a me ka lokomaikaʻi.